Safun di awo gedegede kadaaro krun, safun ti ti kadawu tiye citiliyi kadawu kayimaye bundo kayowu ti aa safunti tiya coron ndunu cideso, bundo kuna a la jili kuli yerneyerne, jili kuna kununso, konkoso, adi ngaayo sabun tamun tiyi numma tulimia tiyi awo adido krumci eyi miya safunnayi kuna kunun guleia so, bundo konko guleia sa ngaayo ti toultiyiro walca tiyan sida dowo safunnayi ceyi tiyinumma kalowuro di. Bundo kadawu ma jili kina dradra tiyi kambe bunci sa adi ngayo tultiyiro walca tiyi numa kalewuro di. Bundo kayowu gulei adi ko, kayowu tiye kurmadi ko dowu nummaro yukun sardu laro tamia kururo kafuro ngaay kadafu jeyiri, kadafu jeyiriya sabunin tulia kidayi, safunin tulia kayowa kalewu walcie Kayowaro wusa ciye, inci culumman tulkuma ndoku gede, adi safunniyi kidangu kayowuwa klan bundo safuun taa tukulla ye diye, safun kulu cunga omoro kutinaye diye, safun kena kuluwu omoro kuti adi ti tasaa tulli, awo la gede hajanum tin tullina diye ngaayo tin tulliya kalewu saallo waci kena awo ku tiyi kambe goyi, kayowu kambero cuku, bundo yere fadaye ngaaye goyi suda ku safunin kidati, safuni adi kidawo, kam safunin tulkudu n kam maa tulkudu n yindi gede, maa tultia tiyinumma kadafa citiliyi bo, kayowuwa maa tulliya tiyi numma kadafa cili bo, adi laro safuman tultia tiyinumma kalewu ye, tiyinumma kampayiro walci ye, kuna mbundo tiyi kambe klan kena kelelin la, bundo awo la jili kuna masalan jili eyinguye kuskumbe di, awo jili ekedia ngayo gundo kadafuye Wette awa adi niyi safunna lasumnum tammiya, safun klan kidaniro walca cirtadi safungu ta diye, safun rimia ta tiyiya coron kuna kuli yerne la ta summiyi ciri bo diye, sunniyi ciri bo tiyi kammin ye diye ade safun lermia hadir soniyi kuli adi cunga andiyi kanumbun tayenu do yam ndilam nasara manayeyia microb njei. Wette awo jili ekediya adi ngaayo kando kilafe ci. Ndunu haranga tinumma giljajaa, ndunu tiyin tamia samun tulliya, nduna kalewu callo walciyi, kali sidewa kal, bu sidewa kal kuna ca microp gullei wa kal, awo sida ngayi tiyi cidili, cidilia ndunan klaro kuruwur tawirmia, krumayi cidawo dero ngayi. Wette safumayi kalewuro gundo mayi maa ni kuruwur guliya ta yam layi dawa njei. Kruma taa wolla kam nguwu cunga krum, krumnea